So ngoonga min mi anndanaa ndefu maroken en sanne, kaa miɗe waawi wiide e ɗe nanndi e araɓe. Mi meeɗaayi dawde yahde Maroc, ee so wanaa so haaɗii e telee walla e nanalla haalaaji. Ɗoo haaɗi.